للأسف الشديد ظاهرة التصحر أو مشكلة التصحر من أكثر المشاكل اللي دول العالم على أجمع تعاني منها، وطبعاً زيادتها معناها قلة المحصولات الزراعية، معناها زيادة المجاعات فاكيد طبعاً هي من أكثر المشاكل اللي لازم نسعى إن احنا نحلها هي والتلوث على حد سواء، ولكن مشكلة التصحر أكبر لأنها قد تؤدي إلى مجاعات عالمية ولابد من علاج هذه المشكلة من وجهة نظري في أسرع وقت ممكن.